ي أحد الأيام، كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب فقرر سامي ان يتحدث معها قال لها من انتي قالت له انا شجرة اثمر <hesitation> و اغذيك قال لها ولماذا تريدين ان تغذيني قالت له <hesitation> اريد ان سيتمتع الأشخاص بفاكهتي فيكاكون منها و يدعون لي بالخير فشكرها و ذهب